Дар ҷаҳон садҳо намудҳои ҳанут мавҷуданд. Аз маъмултаринҳояшон инҳоянд. Қаламфури сиёҳ, ки қариб дар ҳар хона истифода мешавад. Зира яке аз ҳанутҳои анъанавии тоҷикӣ, ки бештар ба палав, ширчой ва дигар таомҳо илова мешавад. Баргҳои гулдор, дорчин, зардчӯба, имбир, карри, шибит, наъно, андев, ҳардал, шоҳтурш, кашнич, базилик, чилӣ ва дигарҳо.